Ohatry anakay manokany zao hoe ein mahay miteny biby ohatry hoe akoho ein alika reny zao reny matetika ein! Biby akaikintsika reny matetika tarimiantsika reny biby reny, tonga de anontaniko hoe anontaniko basy basy ty an'akoholahy ty ino mampanenonenonao isaka maraina tsy mety vita ty de isaka am'firy anao ty maneno karaha reny? De karaha zany ko alika io tsy haiko mihtsy hoe oronandraha io nge maheno be haiky hatram'raha k- tsy hainao fofona raha karakôry henony aby de anontaniko hoe ino mahatonga anao oronanao manao karaha zany.